Unám àdà ndiòngèkè kè ásè sóp idèm ánuk ádiòngò idèm nnèkè nnó idòmò mkpè kè éwà, á mí mmènyè éwà, é wà ámi <hesitation> ná ami nkama ányè éwà mi ikèmè idòm ágwò sà ‘dè mmè kpèb ányè mbò ányè, ké mèkpèb ányè that kè ndóm ágwò ifónó, mmésè táng ikó nnó éwà mi, éwà mi ákòb akpe bi, agwo akpèdi nè àsángá ákénè ábi ki kò-kòn, ku fèghè kpèdè éwà mi kè dè nè éwà ami ásángá ukpèdè ádi ukókóm, udommò ánuk ánam mfànà mè àfò, ámàn ádi ilòng ámi ákònèyò, ámmà dáyá, nyák èkò àmí nnó ányè mbò ànyè suk tiè dè ágwò s’idi kè idáhá ini ámì, ágwò ándèdè inyèmmè nyèn ádi mfáná so éwà mi, éwà áde ábitie kè, kè ilòng ádè ásìne kèkòn ádè ntè ágwò, abèm ékòh ilòng ádè akpè li ilòng ámì akónèyó, idáhá ini ádè ámi mmà dáyá idáp, éwà ámi álá udòmo, sa ade mme lókó ányè mbó ágwò nsi di ilòng ami idáhá ini ámi, kè ágwò ádè idihè ké émém o. And ákpèdè mkpò itiok, éwà ámi akpe, éwà ásè fèhè itók, éwà ánèkè se fèhè itók mmi mmi, afèhè, á fèhè, áfèhè ánuk afèhè ányè áñióngó idèm, ná ányung ákód ányè sá mmè nó éwà ámi ánying ánsèkè nkód mkpè kòd éwà ádè ánying ákòb Mkpókòm ábi kaa ènèn ákò, nkáng ènèn ándá nkòd átimmè di, mkpe nim ndidiá nó ányè nkòd ákòb áliòngò idèm, éwà ásinè kè áti unám s’idiòngò idèm ányè sin nè mbò kè éwà álióngò idèm ànuk ákòb mkpò, inámmá yikpè mkpò, éwà ámi, usèn éwà ámi ákèyikpè mkpò àkèdè nkud, ntòtò ndi, ányè fehè, áliòngò, ikpóng, á diòngò idèm ikpòng áfèhè, ami ndi kuto kud mkpò ádè sà nkud ntè áfèhè ámi nlióngò kè ányè ánám idiók mkpò, nkaa nkè chè ntiènke nímmè èku, èku ámi sà ániè ntè nkè anim èku nwàn kè ndè uwàn mkpó. Nkè kè sè ndè ádè nliòngò mbò kè éwà ámi ádè ádiyip èku ádè kè ányè ákèsin n’ènyè áfèhè, ndà nkòd ányè nung ndákárè nnò ányé but mmà jupò ányè ètòk nung mfèn nnò ányè. Éwà ásinè, éwà ásiné kè átu unàm si diòngò idèm ánung mkpò unàm mfèn sè nung nkud ntè ánuk áliòngò idem kè ukót ánung àsè ásòp itòk ádè unàm èkòrò mbàrà-usò, usuk ágwò èkod ukòng kè idung ánnàng ám. Ukóng àmi ádè nchòng-nchòng àfó imum ányè kè áfiá, sá àmmèsè nkòk áfiá, ámákòk áfiá ke ánim ábèn mkpò ndidià ánò ukòng óm, ukòng ámádi gwó áchè isòng ádé ákpè chè ntan isòng ándè nè ntan isòng ámánìè utiàngà áná uòngò ábò kè mkpò atikpe ké ndè ámi. mà idi isòng bènìkìd, àña dákádá kè sángá mben ikot àdè nsòn nsòn, ásuk ábi bèbèn mkpò àfò ákè nimmè dè ò, ádá nsòn-nsòn ábèn mkpò ádè ádáká, usuhò ányè nsòn-nsòn áfèd, áfèd, áfèd, áfèd, ámáfèd ikituàk áfiá ányè áliòngò kè áfiá ádè ádèdè, átámmá áfudò, unám ándà ákpèkè bòmmò ányè k'ikòt, áfèfèhè ntòm ntàñ ánèkè dá utum, áfèhè ntòm ásè kè mu̱m break chiaaad, ákpèdè ádè áfèhè ányè <hesitation> ákè bòmmò ágwò mwèn ányè ákámá isò ákpá èdèm ákánná áfèhè áduk, ámáfudò usinsin ányè bèbènè kèd, unám ándèdè ásè fèhè itók.